Este pues neh no notetahtzin yeh kipaktia kikuas itlah ika manteca, aha pero nochokotzitziwan mach asta kinpakti, yeh kinekih aceite, yeh kihtowa okachi kinpakti, amo kemih nekah amo kemih ke ya tzohyak de guisado, porque tlen manteka kemih kisa ke de chicharrón, tos nekahki kemih kipi sen i okse iolorcito ke, aha. Pues neh nikitowa tlen achtoh welik okatka manteca, porque achtoh ye okisaya istaktzin manteca, axkan kanah tikowas yeh kemih kostik, ya mach asta ok welik igual, pues achtoh amo asta patioh okatka n aceite, axan ye okachi patioh, axkan kanah tikowas meido litro ya veinticinco, iwan tlen litro ya cincuenta o cincuenta y cinco, yotehkok, aha iwan manteca pues ya ye okachi kanah treinta pecito n kiloh.